Ny aspiratera aloha dia mbola tsitako hatramin'ny naha olona anahy e. Fa hoe- ohatran'ny hoe isintomana loto hono manko hono izy io.